Amantarana an-jareo ndraika zagny amin'ny resaka fagnamboarana lasopy. Tegna fanta-daza maneran-tany ny Sinoa amin'ny fagnamboarana resaka lasopy.